Eka ka, tena mana fiheseham-po manahaky gny olombelo mihitsy izy, e biby! Satria magnano akone, satria manko zava-managnainy io, zagnahary avaokoa nagnano enazy aniny mitovitovy aminsika avao koa, magnano ako gne amboa zao raha elane tompony izy, da egny izy mapalahelo egny e pôziny, e piso da, egny izy milapilapy egny izy, mampalahelo malahelo izy raha vao elane tompony zany.